سویډن د اروپا په شمال کي موقیعت لری چي خلک یی ډیر فرهنګي او کلتوري دي ددوی په منځ کي یو اصطلاح ده دلاګوم په نوم چي ددی اصطلاح معنی داده چي نه ډیر نه لږ په اندازه یعنی دا هغه مفهوم وړاندی کیی چي ددوي په هیواد کي باید عدالت وی او خلک یی ټولو حقوقو ته لاسرسی ولري